<hesitation> sayo ko berasal dari jambi kareno adat sayo ko melayu suku sayo melayu asli jambi lah di situ pun ado lah makanan tradisonal kami nah, yang banyak orang tau kan cuma tempoyak, sebenarnyo lebih dari tempoyak tu masih banyak, ibarat nyo yang kalo orang banyak belum tau tu kue padamaran namo nyo, jugo ado pempek sambal, jugo ado gandus nah, kalau sayo sebut tujuh macam jajanan pasar, pasar tradisonal cuma nak nyari pempek sambal ko ado benar daerah tertentu, ado namo jambi kota seberang tu orang banyak tu, kalo pedamaran, kue padamaran tu dan gandus tu biaso nyo tu banyak nyo tu orang buat tu pas bulan puaso biaos di jual di pasar bedug, yang kalo buat caro buat nyo sayo kurang tau jugo kalo kue padamaran kalo yang sayo tau tu ado dari tepung terigu, hbis tu tepung gandum, kelapo, nah jadi kalo bentuk an nyo sayo jelasi lah jadi dio itu di daun pisang di layi i, apo keno api dikit, jadi agak layu. Itu di buat lah jadi kayak pelepah sebesar, sebesak kotak koset nah itu tadi masuk in lah daun yang namonyo padamaran tadi tu, gulo merah dulu bawah tu, gulo merah dak pulo gulo merah cair, gulo merah tu agak di iris-iris bae, nah di tambah lah gulo pasir baru lah di masuk i tadi adonan yang ap tadi tu, nah setelah tu di kukus, di kukus ko tadi lah agak-agak keras dikit tu diats nyo bagi santan nah sudah tu di kukus tu kalo nyai sayo biaso muat tu, sayo cuman nulung kalo diok nulung mkan lah dak nyok lagi, apo lah cuma makan masuk pehut bae, kalo buat nyo sayo dak tukang, nah biaso kalo sudah di kukus tadi tu nyai sayo mintak tulung jualan, juali in minta tulung ke itu ke toko ke toko-toko, iyo, nah raso nyo tu kalo pedamaran ko manis tu ado cuma ndak ado pulak menominasi iok lucu cuma gurih nyo, raso sayo ado asin, asin itu dari santan nyo tu ha nah tu merupokan kalo sayo nyebutkan tu tu kue <hesitation> biso di sebut jajanan pasar jambi sebnar nyo kan, tapi saying nyo dak semuo orang biso ngebuat tu. Kareno jugo nak nyari nyo pun susah, kareno di acara-acara tertentu bae kadang ado, kadang tu jugo ado di hari puaso bae ado tu, untuk bebuko puaso kadang gitu, takjil kato orang kini tu, nah kalo pempek sambal, macam pempek dos dio tu macam pempek sagu dak ado pulak banyak ikan nyo, jadi sagu aek, royko, dio dak do bulat dio agak pipih gitu nah, kalo tau macam pempek kulit macam itu nah dio tu pempek sagu, nah sambal nyo tadi macam mano kito buat sambal tumis biaso lah, jadi lah kito goreng tadi tu adonan yang pempek nyo be nah tu lah jadi pipih tadi tu kito itu pulak, kito tumis pulak ke kuali yang do sambal tadi tu ha, warno merah aduh du ado pedas-pedas tu enak, dio tu ha ado lah enak tu di campur dengan daun jeruk tu yang bikin enak tu, nah tu biaso orang seberang tu padek orang seberang kalo buat tu kalo orang lian seberang tu padek jugo cuma kalo nak raso tu khas nian ni, orang sebrang lah padek, nah kalo gandus tu tadi tu diok. Gandus tu macam, kalo sayo nyebut nyo tu macam hamper macam klepon, cuma kalo klepon ado kelapo nyo pulak, diluar tu kalo diok o dak ado, kalo diok o masin soal e, cuma di atas nyo tu dio warno putih, atas nyo tu ado cabe, iris cabe merah tu dikit bae, nah itu tu kalo dak salah tu santan jugo, itu bae bahan dasar nyo, nah jugo kalo di kampung ayah sayo namo nyo desa tarik an itu, kalo missal nyo ado orang nikah, sunatan atau apo syukuran ado yang namo nyo laksan beda lakasn dengan lakso, kalo lakso lain, kalo laksan tu dio tu adonan macam pempek, dari ikan jugo cuma adonan ini di potong kek jajar genjang tu nah, diok ko di gulai pake kuah gulai biaso nyo, cuma kalo sayo nyebut nyo raso-raso nyo raso pempek malah raso kek bakso, tapi bakso ikan tu na, nah kalo orang tarik an tu padek orang dusun sayo desa sayo tu masih kurang desa ayah sayo yang biaso macam tu, desa seberang tu memang khas diok jugo, selain tu jambi tu jugo ado namo nyo nasi gemuk kalo untuk sarapan nah kalo uwak sayo jualan nasi gemuk sarapan macam tu paling. Khas nyo tu nasi gemuk, nasi gemuk tu sebenar nyo nasi uduk jawo pulau jawo ini bilang itu nah itu tu nasi biaso lah cuma di bagi nyo santan gurih kan, nah biaso tu di camour lah ado lauk, lauk nyo tu ado tadi, dari kacang, habis tu ado sambal nyo, ado bawang goreng, ado telok, nah telok ni jugo ado kek telok dadar, telok ceplok, nah jugo tu kadang ado orang mintak di kasih kuah gulai dikit, biak lemak, kareno kalua dak belemak tu dak ado beraso pulak di jambi tu mkan, nah kalo tempoyak ni tadi tu yo kareno dari permentasi durian cuma tempoyak ni tadi dak cuma di jambi be ado, kalo tempoyak ko raso sayo lah disumatera ko banyak lah biso lah dak di jambi kareno duren ko tadi jambi ni lah banyak, di palembang ado, di bengkulu pun ado nah cuma kalau raso tu pasti beda-beda, beda daerah beda raso, kalo mak sayo tu masak tempoyak tadi tu kareno mak sayo ak suko ikan patin dio suko ikan nila, nah sayo tu kalo meli ikan tu dak pernah meli. Kalo sayo ado kolam dewek, kolam ikan, kareno iyo sayo buat mato pencaharian sayo, ikan kolam dewek ko, jadi ngambek bae ikan ko, nah ikan ko tadi macam mano kito siang kan lah, kito potong, kito bersih, nah kalo tempoyak ini kan keno permentasi tu nah, mak sayo ko kalo make tempoyak, dak mau yang ibarat nyo tempoyak yang baru duo bulan di fermentasi di diami duo bulan dak ado nak, diok diatas tigo bulan tu baru enak, ado asam nyo pas raso nyo, nah masak nyo pun macam biaso lah nah giling kan bae masuk kan ke belender, kini ko kan, cabe merah, bawang putih, bawang merah, sere, jahe, laos. itu daun salam macam tu, di belender, masuk i lah ke wajan yang kito tadi tu panas bagi lah minyak dikit, di oseng-oseng lah bentar, nah, setelah dimoseng tu tadi setelah wangi masuk i lah tempoyak tu tadi, baru di tambah pulak ek, secukup nyo lah, sebatas mano banyak kito nak makan tadi tu ikan, mano kek mano ptotongan nyo padek lah kito nakar nyo dewek, nah setelah lah melegak nyo tadi baru masuk kan ikan, ikan nila tu tadi Lah biak i dulu sampe dio lembut tu nah, biaso nyo nyai mak sayo ko kalu masak tempoyak ko dio di tambah i pake timun, tu sayo yang minta jugo kan, kareno enak raso sayo, timun tu lembut kalo di rebus disitu jugo, nah kareno memang suko pedas nian jadi sayo tu mintak tambahan lagi cabe rawit tapi dak usah diiris, dicabut bae yang btang tu, cemplungi bae dio disitu, direbus tu, nah itu kalo tempoyak ko <hesitation> makan panas enak, makan dak do nasi panas jugo enak biaso nyo tu malah orang-orang kampung sayo tu, suko di jadi i sarapan, nasi dingin tapi di pake i itu makan tempoyak tu tadi, tapi sebenar nyo lebih enak makan siang, nah sebenar nyo ayah sayo ko makan tempoyak ko diok nak ado judu e, judu e ibarat nyo tu makanan yang jugo masuk dengan yang tu tadi tu, nah itu biaso ayah sayo nambahi pete, itu tu petai ibarat nya, nah itu biaso ibarat nyo orang tu ado lebih enak lagi, padahal tempoyak ko lah termasuk pedas, kalo orang-orang nyebut kan baru tau lah raso sambal tu nah pedas. Mano orang jambi ko tadi kato nyo judu e tadi tu buat lah itu apo namo nyo tadi sambal ikan teri, dak pulak yang dak enak pulak dak, cuma iyo tu tadi enank nian raso nyo jadi kalo lah ketemu tempoyak tad tu apo lagi lah makan sambal bekeringat kan, tu laur baiso raso e, nah raso sayo yang sayo tau tu lah makanan jambi, cuma kalo untuk yang lebih banyak nyo tadi tu sayo lebih banyak kurang paham, cuma kalo sayo minta tolong ibarat kan ntah ke pemerintah, ntah apo-apo yo kiot kembangin lah makanan tradisional kito ko tadi apo lagi yang sayo nyebut nyo tadi gandus, pemepk sambal, padamaran jangan kayak cuma di acara-acara tertetnu di bulan puaso bae yang ado, jugo kalo senadai nyo ado event kuliner senusantara ko ado boleh lah kito majukan itu, kareno tu ibarat nyo kalo orang kini tu nyebut nyo tu jajanan pasar, mungkin itu lah yang dapat saya sampaik.